شفيها شد عظمة مد هاكا ناجرة صغيرة عبيها هكا بالقداب المالي زمو المال فوق منها ما يغطيها وترميها على الجاز وتشانو ماذا بيك النار هفتة معنى تضعيفة بيشطيب وطيب جيبية معنى تطيب متاحة على قوام.